Ny sôkôla zany dia vokary avy amin'ny voan'ny kakaô, amaina amin'ny zay zany i kakaô iny lafa avy eo totoa da ahazoa paty, iny paty iny amin'izay lasa avadiky ho sôsôla amin'ny alalan'ny fanampia siramamy sy dibera kakaô.